nako namoro manena ena sinoto moi mangoujeka moi manauru nako namoro manena tergantung ngone wo palihara sokonoke ena nako ngone wo palihara wos momana ena ja kainanako bahw angone manena ma ma kia ma dutu ngone nanga milik <hesitation> nako namoro manege ena ma kasi sayang manege manege ngoji lo ato katosdodogumuwa lo duru nako biasa ta lega namoro manege ma ngoujeka manege kama ngoakika coba nako ngone wa jie pasti kai naniki karna sebab ena ja sayang a manga ngoakika a kira sokomanege.